أول شئ باخذ خيمه عشان أحمي نفسي من الشمس و الرياح و بعدين باخذ كميات كافيه من الماء عشان أعيش و باخذ أدوات للطبخ مثل موقد و أواني عشان أقدر أطبخ و أسوي الأكل كمان باخذ عده إسعافات أوليه لاقدر الله و آخر شئ باخذ كتاب أو مذكرات عشان أستمتع بالقرايه و الكتابه في وقت الفراغ هالشئ بيساعدني أعيش مرتاحه.